Ipusi ibhechanga mshlayi petsatsanga phu sana, ipusi mishoro ikhonya kutila machungu. ikhonya sana, khandi ipusi mwatukha msholo, tsipo nalisilapholeshirika mashtere tawe, <hesitation> eeh ipusi ino, kata machungu na kaechule munju, kachunga si msiokhulia, kachunga chende mbikhulia, machungu kalume chingubo. Machungu kakhola muonekano mwinji sana munju, lakini ipusi nelio ibhecha indayi, kwanza mshlo. Ibhecha enzanza khopore uchiwe tsekosai, chihimene na mabele. Ipusi ilakhukhola kazi indayi sola nyola machungu munju taa. Kwanza mshlo ni ilo ibhecha mshashafu sana. Khandi imbwa, imbwa khandi yesondolangai ibhecha mshashafu msilo kuliko mshetere. Imbwa noili nayo muitala, kata no onyola bhandu basuku muitala. Nonyola bindu bi muitala bwa kukhusera. Imbwa inonyala ikhonya akali sana. Imbwa ikhonya kali kwanza osie- usiekho shikumba shywa inyama. Imbwa ilakhukonya ukone bulayi so li nende wasiwasi tawe. Ikhulinda mu itala kama polisi. <hesitation> Imbwa ino bukhonyi mwingi sana, imbwa yamanya mundu yen- wamenyiren naee shingayuomeyeni imbua imbwa ila khumanya. Imbwa ino shikora khosambu itsa khu mundu undi ta, imanya tse imanya tso uno ni mwenye imanya naye, khani nekhulola noichanga ila kuakanda. imanyile so ni iwe umenyae so ni iwe umenyae so ni iwe umenyale naye. no ili mundu mcheni mbwile amayansa mundu no muchin, no lo mundu uichile makhuwa mabili muitala imbwa ila manya sa so ili nende makhuwa malayi e naye. no ili mundu mcheni no ili mundu uichile makhuwa mabili muitala imbwa ila manya sa so ili nende makhuwa malayi ta no ili muitala adafu mundu mubhi abhine imbwa ila chakha kutsama. kata abe mundu mublii sa aleba ta. litala lili ne imbwa e naye. no ili mundu mcheni no ili mundu uichile makhuwa mabili muitala imbwa ila manya sa so ili nende makhuwa malayi ta. No ili muitala adafu mundu mubhi abhine imbwa ila chakha kutsama. kata abe mundu mublii sa aleba ta. litala lili ne imbwa nomba chibwa bhandu baria sana. khandi bandu baana luyali. bandu bakhola mubayo taa. bamanyile imbwa ibeleyo. imbwa ino ila khukola matinyu. khembola ngai imbwa imbwa neindayi sana kwanza msholo imalai bhako indayi. sana, kholinda khoholinda ipomwene, khulinda omenye o- o uyo okhene pulai wi khare phulei basukus bakendile yale sikila ya imbwa. bandu barie litala lilwo. baane luyali mlitala lilyo tsichila imbwa. kha imbwa ino, imbwa ne. indayi sana. khandi shiphiri pi rahisi pu toro imbwa kulwala tawe. Che rahisi kuila imbwa, bwa khaira khu mu daktari wa kushilikha imbwa, chirhi rahisi ta kho ndola ngai imbwa imbwa ne indayi khandi ne indayi sana.